Mambe mambo nipendayo kuyatamiia, nii kuhusu maisha. Basi nikekaa natoa historia zangu jamani tukeni tukage vibaua tuyime. Jamani tuteni kwemisunga tetekata sambua tata wasipouzetu basi nidhao. Ntana zakumsema mtu, wakiu tukabindaho kaikea hada hada yamtho taninyumbani kwako enda kumuuza.